ا <hesitation> لعبة نحب نلعبها كي نكون وحدي، والله ما عنديش لعبة نحب نلعبها كي نكون وحدي، كي نكون وحدي -ديما نحب <hesitation> نبقى مع صحابي- <hesitation> ديما نحب نبقى مع صحابي، ولكن نكون وحدي نحب يا نقرا، يا نسمع موسيقى هذوكم الحاجات اللي نحب نعملهم وأنا وحدي، <hesitation> ما نحبش نلعب يعني <hesitation> ما عنديش حاجة معينه نلعبها وحدي، ديما يكون مع الأصدقاء، ديما تكون مع الأخوات، تكون أحسن بطبيعة الحال.